No, a feliçitæ de seguo no. Però e palanche peuan cattâ tante cöse. Peuan cattâ purtròppo unn'istruçion de ciù erto livello, unna sanitæ de ciù erto livello. Peuan cattâ tante cöse che sensa dinæ purtròppo no se peu avei. E sto chì o l'é un peccou, perché tutti besorriæ che gh'avessan i mæximi driti à l'infeua de palanche che gh'an. Però a societæ onde vivemmo a l'é sta chie.